O personaggio da stöia d'Italia che ciù m'entusiasma o se ciamma Giuseppe Garibaldi. O l'ea un figgio de mainæ zeneixi nasciuo à Nissa che aloa a fava parte da Repubrica de Zena. O l'à giou tutto o mondo e ô ciamman eröe de doî mondi perché o l'à combattuo in America e in Euröpa pe un ideale de libertæ e union che a-a giornâ d'ancheu se semmo ascordæ.